Por lolli madet na lei laxa lanika santo tomas mazaltepec to patron te santo tomas mazaltepec xnaꞌ diikaꞌ runse de kar cerro del venado de hecho dutex latado la tatachu banda rriso xnaꞌ diikaꞌ awa tu le xnaꞌ diikaꞌ la nopalegadna naꞌ ka to to mblla na omte lla lla de ti tix xnaꞌ diikaꞌ uka fundaron baltar grande bastanter to le ne altar tilo ti mloka mieti ma unkan llu mategan nento sllo dii lux xnaꞌ diikaꞌ cha zo kara cimiento te lluto weskan lis chekan ti per no despues wane du o dux xnaꞌ diikaꞌ tine ka lena kara ne kara kulto kano peñon nax xnaꞌ diikaꞌ tin la kaneka kane chubacho ba blleti na chan xita ba bllete kara artar kitona kante lom du lom du ko lom du ku kot na kantex lo tiro xnaꞌ diikaꞌ neba a tiloi kalaskan bikan wape loi tu karaska biska kan cho toma. Ate ka wa la ti du a ti du nu ka lle a ti no lete llasə paper ḻe chuga chuga le la xu tu ka tu xnaꞌ diikaꞌ norti ḻa ka ne gan kato bachu bachu ga be kadel na la jan ka nle lle xki tan cha tama lata latana lo llichi tetna dorna kano bxade linna no bin xnaꞌ diikaꞌ olim jim juntar rrim or xnaꞌ diika' nisaꞌ narbais nisaꞌ narbais xnaꞌ diikaꞌ nebe bin be lo dim be nao juana narbais lo luisa narvais de ba llan loi xnaꞌ diikaꞌ lo llichi lo juana narbais bachana danxix wla kan ben lo mawde rronbi kan bin rru ḻa kan xnaꞌ diikaꞌ kara lluwaꞌ loi da nisaꞌ narbais won loi rinlo kalwix a rrolo ganaj lo madika nisaꞌ lon kalwix tu ti bri lan gu nisaꞌ narbais don la binina per loi unti nadikaꞌ lad lo tlo kara bin mae suke xnaꞌ diikaꞌ o ka mieti kwenta no ne rrula llichi mabi kan kan ka bin xnaꞌ diikaꞌ jaltepec magdalena kaltepec pet kana kana llet do rrorrue. Neka ba llan kan bxi lo regaka ru kara lle xnaꞌ diikaꞌ dets xnaꞌ diikaꞌ ixtlan na tu llunte ixtlan nafande dadon naa arnit nisaꞌ lo tisa karnita naꞌ lox xnaꞌ diikaꞌ nash na tisa te- te- te latal la par nad ante de zapoteco loban llina ter no diiḻa sama nti loi kara mieti no mien fundarlos chitan gon ga lei kan pox orlandeta la sierra tu dandeta llon xnaꞌ diikaꞌ magdalena loi nega nax xnaꞌ diikaꞌ los wa kale binkan prinma ka lo xilex xnaꞌ diikaꞌ loi tiempo la de pachio na de ka mieti ma wa lo ne da bribri kan loi na birka gada ka xnaꞌ diikaꞌ kara neda kalo neda ka ka kan loi despues en el buka chuba chuba wa leida kan lida gam te loi ka mieti lo brima kan xo xinlei des desch tuxi chisma denl tiempo xnaꞌ diikaꞌ rriba se ke kan blia wi aseke ka blian wile dia no de kan lo de tokan xe xnaꞌ diikaꞌ nexsitan ware xikan c̱ho pala bekan bia Nekan san jacinto la tu llichi xete laini nekan bekan neaobati neo chaw kan nekan xnaꞌ diikaꞌ kara ka x̱in junto kon familiarte kano loi di wanka dar lo llichi mate ka nadikaꞌ loi rrian asetanto zapoteco mixteco nof fon na- na- na nati nato na xo nadika ka tanto la sierra komo medrinnex te tekara la luz mie wa madalen jamiltepec no dex rasate id karriador e karriador de jamiel tod wxa bi llach tigan ka lloch warer walla kano neka wia neka la wloe ka wka lo llichite na noxtikan wanda loi despues gan lor kan lordika do la len llia lan llia la wala chile wila wila wi wala chile na nakan no re tun la nadika negrito lo negrito maa le no reg xnaꞌ diikaꞌ lor dunlo ka reador bcheta mea tika nea loi ddespues xnaꞌ diika ka rriador xochibka nie wa to lor kalene or walen ba win ba wer lon gama ke punto ke gama lal lkwen gaman el wer char loi tir woker le por kabinia kwale rrukan kwen nano nia ka anto me encatado omana on. Tu lei na dika rion la wkwenba lo llini kan no tu bre mole war cheta naa te kara riado to nia kwa lo lawi lawi archi wa lorte ka mula red kamula kam kambia one ga kia kara xnaꞌ diikaꞌ acostar tilka mea lo de kanto sal kan xe kara bankula loi diila tu bxuu llu oba lianiaka per lox niadika itu kawa lei nadikaꞌ kania joto nia xid xitdoka bur xidkaꞌ wa lion xi son ke ka bi lloka mu- mula- la xgullan kam kam o la kosa lei deka ne bdeka ne xe xnaꞌ diikaꞌ sila nadika wa xu nela tu kunfundar nalie is chumate nawa ka mieti a kwa ti arroz nabikan pero loi xnaꞌ diikaꞌ kara fiesta to lo llichi loi ditu kamara llo rdon mognan lo rraka kara sanka tu mankan to tdo tdodon dom mayordomo diikaꞌ wan lei xnaꞌ diikaꞌ rrun uga gasto be choro gorchera unkan to kar gaka fiesta de moyordomo o a le xgogan tozi ichi kolor lliti malei ter chigo lord itull peallu tegan to ladika began de chingan re nadika entrendano wolo rogan ka bin meado wonkan lale wale orto gan llunla naꞌ ka bi llaton al kal pues tiagan tortogan an to lei. Runkan xnaꞌ diika' rro- rro rrunkan xnaꞌ diikaꞌ nsaꞌ rruba tutu gasa tu bale nadikaꞌ pues pues wowokan lo junta aga ukan nika nombra por la nok bla wakan loi pues kara mallordomo din ḻa sii na oordo nallesho junta de ciudadano lei pujun cumplir naw yaka mallordomo wakanto mallordomowata más que entre rrulan mallordomo xnaꞌ diikaꞌ luse en el nombre de jesús ḻa mallordomo san jose la sama mayollordomo te xnaꞌ diikaꞌ rru rrulan santo mas nunu noka ma wewa virgen de la soledad loi diika mallordomo loeer llo las tu na no kara kosa mateka loi pues tiakan rom tu logan te loi nadika krii kara be lo pe despues guku nadika nach c̱he yen wada nadika la xnaꞌ diikaꞌ kun na lindo na kante kara kul na xnaꞌ diikaꞌ la kuerei wa lei xnaꞌ dii. Kanun despues de la bac̱hetan kara mallordomomia per loi an loi siempre kara ka to rronto kax xnaꞌ diikaꞌ y esta mate patron santo tomas per loi le toka patron santo tomás wa le bru la mallordomia beti para wa garrat laka san le llit laka san la beof nadikaꞌ ne rraka sa beo ofici ne funjio neda na da diciembre lodi xka na lo di tu walter an kumple ganio santo tomas tuba tale tanto dena jano de la mar run kan xe jun danie ne diciembre lerlia ka mallordomo wan ka lei chuga chuga lo blleta gan xua lo xnaꞌ diikaꞌ lo depues wale xnaꞌ diikaꞌ lur lo lo kuntate lo llichile uka rrakale nombrar ne comisión ne deja comite na jante kato kara mieti tunke loi kani lox xnaꞌ diikaꞌ rrunkan artro nuka rrunkan esta maw rrunkan a te patron rrunkan sate xnaꞌ diikaꞌ pues te patrona te derior gun santo te le patron leganio nute de te nisia newa loi la linawx xnaꞌ diikaꞌ rraka sawa alina la rraka sawa o le gati gan kalambrar xnaꞌ diikaꞌ to To kulto to kulto wala te na ben no chiken no baxken accidente jaripeo troagan ben gan llite un nelliati ked te te madrina del llikan de la gracias one ru tun tun inen kolaborado ka uka sama tet patron tlal bin kan onedikaꞌ obra de caridad na ka tan na despues tu chile o tu paraga kara xnaꞌ diikaꞌ kara bin tu kul tu gatu kan llute suplen ente te te kulto lowa de kani llinda reconocimiento llungute una presidente te te kulto luei xnaꞌ diikaꞌ lite be kongol xkwa beneꞌ ga comisión de festejo ne ka no tekel rrunkan ka nia na de llinkan dara da sil naꞌ shu nadika ka ben wejejas tik ten tato benkaꞌ benꞌ presidente kulto kaneo presidenta ka madrina wa an ti lei led bux xnaꞌ diikaꞌ saamate patron matete loi xnaꞌ diikaꞌ diu diikaꞌ tirrakas ganl trane legue a ka para ke a ka para celebrar nedika patron santo tomas a la lia to sindiko presidenta lo nata suplente lo do bana secretaria benan tesorer Primer vocal tu palo lo cincuenta kalox para sesenta niete setenta kale raka formar to grupo de kanun despues de la bac̱hetan kara mallordomomia per loi an loi siempre kara ka to rronto kax xnaꞌ diikaꞌ y esta mate patron santo tomas per loi le toka patron santo tomás wa le bru la mallordomia beti para wa garrat laka san le llit laka san la beof nadikaꞌ ne rraka sa beo ofici ne funjio neda na da diciembre lodi xka na lo di tu walter an kumple ganio santo tomas tuba tale tanto dena jano de la mar run kan xe jun danie ne diciembre lerlia ka mallordomo wan ka lei chuga chuga lo blleta gan xua lo xnaꞌ diikaꞌ lo depues wale xnaꞌ diikaꞌ lur lo loi tub chi lei loi loi kade wakan ka de kulto kadeka kulto comision de festejo Te jaripeo troagan ben gan llite un nelliati ked te te madrina del llikan de la gracias one ru tun tun inen kolaborado ka uka sama tet patron tlal bin kan onedikaꞌ obra de caridad na ka tan na despues tu chile o tu paraga kara xnaꞌ diikaꞌ kara bin tu kul tu gatu kan llute suplen ente te te kulto lowa de kani llinda reconocimiento llungute una presidente te te kulto luei xnaꞌ diikaꞌ lite be kongol xkwa beneꞌ ga comisión de festejo ne ka no tekel rrunkan ka nia na de llinkan dara da sil naꞌ shu nadika ka ben wejejas tik ten tato benkaꞌ benꞌ presidente kulto kaneo presidenta ka madrina wa an ti lei led bux xnaꞌ diikaꞌ saamate patron matete loi xnaꞌ diikaꞌ diu diikaꞌ tirrakas ganl trane legue a ka para ke a ka para celebrar nedika patron santo tomas a la lia to sindiko siempre lo di di bi- bi bi bon ka xnaꞌ diikaꞌ te patron mate bin. Ana loi xnaꞌ wa nina kwentei ka diikaꞌ xnaꞌ diika' miaw ti wa kwa niako mal echo loi xi xnaꞌ diikaꞌ karacol ka bin biol loi bi bigasonte mall maso manta te ne kalox manta leo ka mochi pio legan llo kan tix kara bin olo mal bukan ba gokan te lo xnaꞌ diikaꞌ ni lorgungan bai lorgugan bai na malanga lei doy diikaꞌ liina na daa utuka wulbio chinka na bloi di xnaꞌ diikaꞌ o lor du nekan chikan nadika tub tub to leka ando adelantar tu degati loi delantar tika wak no lox nia awono rosa na guchi ka kolor ka kolor tipa le dii or adelantar te kan lei rruchen xunche ladika ta ni ta ni kato le tox xnaꞌ diikaꞌ llani kan loi nox lle loi rrunkan xax xnaꞌ diikaꞌ rtib kan xe na niakan norti kan xenia niakan lox niadika lo di na ta miate kan lo barchinkan nadika te tlok tu tekara tendria ta tlal rli te kan rlu. Ukan baill a lo torgugan tox xnaꞌ diikaꞌ tamale nilə lax tani ka chal cha bḻati xa tu xtilaꞌ ti torgugan xix talibrde kan lebo liab te lo liab tex nachab lowa de wa dex xnaꞌ diikaꞌ ceñidor o sea bai lo wa dex liate ni loi xnaꞌ bika nilo nex xnaꞌ diikaꞌ letan mieti kanigan latar niklen dga luego llan kin tox xnaꞌ diikaꞌ a tu paño asama tu paño asama ne nekara punto lati mani max ladika panio nadi xchinka bin ḻa loi di lenia kwak nia kwak len nia nia kandi bokan despues lati dolo dokan durchin kanen kar duchin kamuch nina loi ni nax xnaꞌ diikaꞌ ni naxtra kin trajen nikan leb chichikan leb nadika kar nlle tio tu trenza tipo trenza nadika lo chiox wowo kan dex liston liston baso liston liston xnaꞌ diikaꞌ kolor kafe lo ni llu traji traji ti piko ḻa xnaꞌ diikaꞌ loi diika gana loi ka parka sa lor bi tujanda norbi logajan. San nakan le nardika dan gonle xuxnia gon la goxnia gon wa le anti won wale do de ti ikan lo xnaꞌ diikaꞌ wa de tinxka ben mi mala na gulo na kwa lei la male gulon tubu mailə xux miate le gantex lo de xinkan na parta doblemene gant pante nuka lei wxian untan ka to compromiso mata lei wxnia nu mate me a ti a ti du compromiso mateka sepueder nadikaꞌ a ti woma xicha <noise> ate rrun pat paro compromiso tanto partə de ma tanto partə de ma lora ti bro mole rragantiko mer le uxnia nakan le de kalentinda lo llan kalentin kan wale da ne kan xola den kan chu nerman nuchi meter chu ne komo lle sentemente setertile wa luego lluu pa alluu nedika chocolate wa llus sura wa rruchi irruchis ruchi krioi nakan de to xia xicho loga llu a nax wa llun to axtila wa llunle chon li lo wan llul llulawan na de chocolatlə. Xnaꞌ diikaꞌ wa lluu paka llich pachita pachau lo lonia lo de waka llichile la lo chi mi chumbroi le perseo kan gur ka ta la na tai la lluu ora xnaꞌ diikaꞌ wana lux lo despues xle na tu ka ta wai ma le sero kan tup tup na xnaꞌ diikaꞌ llichi dola samtetio ka axkan xan le le rrunka lli xnaꞌ diikaꞌ artakan lli la mieti la rron da goncho tejer loini to wa ser lor o chume loi leni wa ax c̱he to tu familia tengwona na komo na novio lewan le gan dex agua di kanrtio nedika ka xax tip ka xaxei lei rene ka glabio gala la dio glabio tilo lo gan lo paxaxze newa kan tio par florero nada nan xassieꞌ nadikaꞌ per unlle wan diikaꞌ kandelero wa diikaꞌn barsera lo di lo wan den ti kare lo do wan tin ka melo ni nekan mawan lekan pa tia nadikaꞌ karna rraka gan saco no lex xnaꞌ diikaꞌ despues la espuerla na kan gakan le chu le wax xpaḻe niadika loi nei lo llichi nun ka nekan bia na netux naxtikan lo lo karax lo diikaꞌ pate. Ter mi mala novia wa tu leidi le nan xnaꞌ diika' kanc̱hu mane deka bi len lei una vez ke le teka a wen belez wen bia ne weia no tella to wei to kampermiso te lo nllute le lete topna kan le wa du kan xnaꞌ diikaꞌ kaxarse lowa du kan xnaꞌ diika' bi ḻa mbat novio lo wa du x̱allche du lanche lo wa dun xa lle lo wan du kadelero lo wan du tu ba bela netu wa du xalle wa le oka xan llis ti li ni loa ti ni banez skantermiso lati nus lo top to dei desues valerx rrunkan entre archulema tekan lor nikan wolo gan rnikan rnal onlei unkan aceptarch benilo ben tu ka welta lo ba wi lo ba bin kan du welta du ka chi ka chillieꞌ kan won tu lliki gank fiesta na to fiesta de semana santa tu fiesta chito o patron le wa be le no de sant xoone a de santə fur de les funi axch tu mi chumi le dia no pan no a no ba lur awa wale ver lo de gaka sanka detox leilo nakan wei le go- go- gomapatə mepatə to joxdo nakan le de jawa lo de stoja le de dekan rrula kan lo di di gokan ka betu llidaꞌ tio pa llidaꞌ nia kuerka lo di degan walo gaxta wo mala mato me pato me nadikaꞌ nia lugux nia mo lei. Uunkan lza ukan lza xnaꞌ diikaꞌ loi lodika gurgunka kara beni en la lara bini ḻa toka xonne lof wade negakan ka xuni wadale wadene ka to chumi chumi tub xnaꞌ nadikaꞌ chukol naꞌ kan ten enbajador lechu kur wa wanil tele la langox tin uro kara mati nepati moletele di san gote ni le le nakan gux nia lox nadikaꞌ nachi kule oxtə lleta tin lo nin wa nil runna wa ti nia kwa lordika nakan nllu na la kabka loi ukan lli wxniako we chinchi wnia a more kan xune luego a bi ba bin bisa bisawa tanto nllute no mal novio tanto nllu no mal novio bisa nia kole llule llule na kan le unken kara nadika enrramada xnaꞌ diikaꞌ ta xuba kara ya xuba nadikan dukan enrramada dan llua male tirbi saꞌ lei na niakwa le nadikaꞌ ika nalexia en kamex loxika nanka ta ama kata male axtuba al rededor na te llule bikan binan bina chenla kata kui lo ni xnaꞌkan kara kara chaw ullu ula. Ni wa wai xaka to kara bikata bu loi lli nilla kan lei ti bi ka kor loia loia kwa loi naxidch nadika anlli goi rruale ron dukan lei tubu rruma xnaꞌ kan le chakan ka cha mawa le xniaka lla ka mawa rrunkan diikaꞌ na tu dreta mawa gunkan wale la ti le xnaꞌ diikaꞌ na di bian lla lleb pero kwa kan lla le llilo pero llana llu lluxua fun lla chie lo loi rieki xnaꞌ diikaꞌ o a le or la li le la na tu llani ni tu legars shi ganox ono kan reekan no wale la lchi lentia nox yekini na no ka wito du neli wawa du wawa wa wa dux xnaꞌ diikaꞌ nadika kara lle llini lle ke kax new ka kawe naxi dawen liax unkan kileb ti ti dom rrum kato txixi xnaꞌ diikaꞌ nax sia mell bira na bira kan leka umnale tu no tamadu lei ti gun ganser guni kan bene lei wadu wa du xllu dux leidi wa lo pele despues kan ga chunda lo naa medo kara chllin gawele le le nado gano na chi llene de karruake wawa tu pues lu xnaꞌ diikaꞌ dolo kara para no la kan kalor kan du kas ke hablo kamejo an nuka nanlli shis karar ka kar lli. Rinkwa na kwa te loi loi di gurnia gurnia gonk wa wa lo dei dekom nadika antes ti tiu llgantes nadika mix ste kamux lia kamux le na mbale bi bam ni novia loll wete na mbambe ni la novia xnaꞌ diikaꞌ tim bla nadika dam blante nadika lolle namrrato da llialo loxia nekan neka lo mixma <noise> lo wa mixma wi lei re kan te le loi xnia kwale nllutekan de llumate we lea chiwa kwa de tub chin xnaꞌ diikaꞌ jalaptera llichitela jalapte fandango lo bia musico jarab fandango le olle karam kara xclienteka nadika wan bia wa bion ranchi ronko nachi oxtila kom rieka nob diari novio loi nadika xnaꞌ kwa lei naꞌ traje te novia axt nadika la ka ta ni loi xnaꞌ diikaꞌ me tu diga lei juchi delantad lueboka kara lueboka katrins sate mogo chu un kolor lli loogo pegasa Lete pegase lo wacamole nio te wan ka le nin ne la novia nia chena no no na wa no vi we le wa lleto gux nia onso dan nota etrajima te lo llichite mali xnia komida xnia komida kwa per lo ga na ne la tu dison ke xo nadika kwelo chen kom do na kandika no llin kara novia banda ni kara ni siempre karkwale ruchinda le katraje wa lo di ka wu c̱ha ka kosa te dana le tukan per le nadika le omlla to ba lei wa de o wa wa o wan de blona neda wa lex wa ingan chute chute xnaꞌ diikaꞌ a novio lo xchi c̱he tu noviega ana karti no brioga jalweki jal mieti malti novia lenan barte nele mball lle kerna kante no bi bia kerna kante novia wone wa balte wabeneda kan mieti nenan bal bal roor na a la madrina de velación wenan bar drior na kano neda bene ka mieti le neda kan man le parte novio ke wa lei bene kan mieti ken la mas kamieti te nio lar ka mior char kamie le rrakan ka wa loi to por chinkan te loi loi ka to karro gon tox xerima xerimal wagon neto karra gon. On llut le di rioma wo male xnaꞌ diika despues neta kan rela kan radi wale kadi chechekan nllete kan bal rroo lowa dekan bal lleki lo wa de kan te novia le da rrun kan tu gach deka na rro te lo llchi di ka loi lia rrukan kasi to xman to xman nadika lo lursate llichite lal che da xnaꞌ diikaꞌ ri fandango de to lo rruba rrun gan rren di ka no bin kan nia per lo bano niati kadox nadika bukan biati josan le a ti ton rron kan lleka loi to kan rrekan re ro re biakan nadika mat ma patma xnaꞌ dikkaꞌ na mbal chequeto na mbal rro xc̱hakan reka wen despues la uxchi mole en lo wachal rrute dute xnaꞌdiika' wante bate nolbiotən anti wa lei nia kwarta lei bin nadika bin mala no bian lei nadika rdukan ne lei onume servir kara ni di gun dowo kan nlleta wokan wnemexnaꞌ diika' na go kano gono du u rrunka ni mia kwa por lli kunla teka gon gull teka mon llo per lo jana lei por xlaito dii na aga kosa li tugun rronkan lei tirra ka la guman lo tillichit lox xnaꞌ diikaꞌ Chaka kosa tu tu tiempo xtimpo ka ka benta una to di riax nex um <hesitation> wa- wa- wa xnaꞌ diikaꞌ to lellenda mak tu chillit na nadika por lo nadas na nakan ned no nia kwa nia te nia kwakan ker na kan niox na lo llichitet zo tu jugat cosechanan na ka gan ban na ka ga ber bei da gasan da rrati da win xnaꞌ diikaꞌ da c̱huti ar ban su nadika xuu de tu xuu wen kaga cosecha mateka mieti per lo despues lor na kan ti subir kan kax kele farriri do fokas puma tal den da mala echi tu ma mala riguxka nadika na tu kax loi wal te dex xnaꞌ diikaꞌ le chuga chuga ux bei kada cosecha no rewenga gasan joo ew xi exodo cheke leken nadika mix nadika santiago ozaltepec na kan ne letra ne xine te ni on chul mieta nel xnaꞌ diikaꞌ lo kur wara ka ne la ta xnaꞌ diika' rraka ri odri et waler la na ro llu wa ler ba xaken la chean wa nar. Dos tres de la mañana wa lo da xaka xnaꞌ diikaꞌ ga chikan tomdnə ha chikan tom xkok toma le lle tu kan choma lo le llito kam to male lli mieta jana wale kwa jamalte kam be kam nal tea lo rrun kamle kamto wa rrene kam rru kamde kamper a chika tamdo ganako le xnaꞌ diikaꞌ ki xu kam kwenda tarti kat nato na lix xnaꞌ diikaꞌ rri to xo xnaꞌ diika' kanur kan na chab brun kante na ungan na nar dunia agan lliki na dunia sikan lana tu rroroch chabrunkan teldə naꞌ rrunkan natlə padlə wadod na kan nedex naꞌ kaka mieti ukan na nadika ka las skal nan ulkan no kanu nagun tegan terna mi nerga sho lo rrible chalo gun te to tlan ne ne to llan nero go tod nekan le xen la lo rrapo funikana me lorna kane lorna kamo na ko toma goko to wi la nadika xuu tu bele lan xnali kababa tu ber langa be tu ber langa la danza tu be be landa a ti tu tu ben tu ben be landa llea tu ben land xnaꞌ diika' xubgasa rin kan de kande ḻe bi tip te xle la gon go loi bin latna kan ga lam suri. Loi xum xu taw kara llinchiin ka komba blii che enter no nam rrapon gan tor na jan tan di ischi nato nadika a te rroo chabron waner xi lai loi nadika rrun mieti kwenta tu nenia kwa ru xoor wen rra ka cosecha lo llichi chino la lo rekan no hay de wa lei loi lakan rran rrunkan xneka to presentar kara exna ko chabo le rrekan wa le chuba chuba de rrakan su cosechar uk ka xent lo lo loi xnaꞌ diikaꞌ ka mieti cosecha na rrundi rraka tru ba nez tru garbanza na le xu tla ga lo ne xu mal per mi ti tlago xun kamin xete kan le kwa kan te kan de